Anao tatoato zay rô itako niasa asa mafy e; oe ilay itako zeigny kara <hesitation> kara mody aliny matetika anao mody aliny matetiky tsy manam-potoana firy e mbô volagno hely zaho rehefa misy anao dia akeo tsika mba miarakaraka mirevy miarakaraka magnano fety